Kwen kwen etoma mo vaana, oyina nta raa kuo, akakua na ra orom aa gwo, akaku bha ohora bhaohora noo, akaku bho aomanạạ aona akaku ao zizia bha no ma nomene bho nta raa kpa aoso aani ra ru, etoma sọọ zere etoma se tongho hovaana. bhoven fi jumene ka ku bha vune avune ma kuma na ru, agwo hovo aro aru evurere bha adạạ, ozeara ni ra ru nta ra zaze maa ma gba gbaa bha ohora hovoi etoma soo vaana kwen kwen aru itune soo na ru itike aja kaku bha ohora kaku, bhoven aoshi hoku bho voi ashi bha ohora etoma hoku bho damana aru, awune nawune kpan akpan ebhanebhan nto ro ja akaku bha a sạạ ibhen aeto aju isee bho, nta ra kuba kpe akpen re, etoma ajo saa vaana. Okpoho gwaa ja yina yina ma shi oven aru hayina gwane ootaa bho ado, nta irom okpa soo ni re re, saa ku ni re, saa ku ba umia ni re anaa ru, etoma saa kuba sasạạ kuba sasaa ọ hovoibha daa kwa gwo ara humo ameme ma ye bha nodudu bho ma bha wune awunee, kwen kwen awune ayaye ma onoo, onoo gwere etoma sezere ozama onoo a bhọ fi bho daa, nto ro ze, kwen kwen gwan hayina, kwen kwen ara nta orom okpaa oosoo, fon obho bhaiba habha, orom ma kpaa aosoo ona ru onoo avaava bho da, onoo gwo jo vaana vaanu aru. Ma mo bhohumo bha mama bha heyo aru bha da, ana egbee bha da ja gwo araa yina rofem hodamana ma ku ororora onoo gwo soo jo ja obhazi ododo obhoro a bboro ara, asi soo ro anoo hekpato aasen bha ada nta ase ana nto ro ja ma huma gba amama bha eyo sa ku gbegini gbegini anio saa ra taa bho sa faa okpaa ara bhon monq, ora etoma hozere, anro gwe ro vaana bho daa etoma soo mii, soo pee seti bho sạ pebhani okpoho mo da gwa ra humo ashi bhoven ọ. Mi maimai hebibii fa saa ra bho maa maa homai ara, nta okpo saa ra bho da ru saa sa iso saa faa okpaa. Etoma je havavaa damana aru bheven so na hekpato saa ja kakuba zaa zeng nta ja humo a rumatum ozira taa re aru azira kube kanakan asaa saa, okpoho ayina gwa araa ma re nsọ okpoho ayina gwa ra ma re bhanai okpoho ayina gwa ma re bhoven ashi ma shi rofem ma ro damana ma ku bha ahora e or ma saa bha riri kwen kwen asaa bha riri o bhoro, bho pi bhoro jie anyi ani noo. Okpoho gwa ranyi bho daa nta saa ra okpoho hayina gwa ranyi re awune rofem hodam hayina. Akaku bha yen bhanri bhen jen bha mama o ara nyi, ozeara etoma ozeree nta ra ma mama ma gba taa bha aro bhan jen na etoma je nte kum amiramiro ezera zere. Haa gba taa bha je a yee. etoma je ozeree re mo na bha noo nta ja akaku aaba bha ku aabaa. Etoma ozere na huye kwo jo vavoi ataa, havoi a sea bho, saa mee re, ora bheven bhe ku bha do bhavi ekumanire ora ikpaikpa eku bhe ye bha rose aizai, hi damana aruo roso ouizui saan havaavaa aro damanao, saa rodam ronyi bhanoo bho sora bhanoo ibhobhe, opora bhanoo bhen nen ma ni hozere azeree, horere otibho hobho bee aoba fa nyanyehoshi haye nta gwa ra shi, so na etoma je saa pee se tibho.